<hesitation> Fomba fiasan'ny agrafeuse ndraika am'fanambarana taratasy a: izy io a <hesitation> raha araika misy vavany, misy vavany izy a de misy vy agnatiny akao a, vy a fanambaragna taratasy igny de apetraka ampovoaniny taratasy zaigny atambatranao a de sindriana mafy be izy, de mik- izy miketoka mafy be igny a de mifolitr'i vy roy igny a de mitambatra izy avy akeo.